Fuburoos gukan fo béŋa béti butum nuti guŋiŋi jambi usalté nuyuho gaŋoot bujoom nuŋa fo nuti butumi jambil ujoow béloob sin aan najam gafooŋ, nuting muting gafooŋ gagu guŋaŋo butumi fuburoos fafu nuñumé éŋa nuti gafooŋ gaamé butumi fuburoos gujéék fo go gagu.